Ny loko manga mazava an dia <hesitation> lokon'ny filaminana, fitoniana sy fandriam-pahalemana. Izany hoe <hesitation> ny tonga ao an-tsainao voalohany izany an, dia <hesitation> toy ny <hesitation> ranomasina tony, na lanitra <hesitation> manga <hesitation> tsy ahitana <hesitation> andian-drahona.